Ny akoho aloha tsy tsy de hoe mahay ny tompony loatsy fa ny anazy laha vao resaky sakafo avao izy zay izy vao avy eo. Ohatra hoe enao man- manipy akotry aminazy eo, zay izy vao avy bakagny. Laha ny firaketam-pony aloha tsy hitako fa izy ara tairinao regny izy <hesitation> milay koa izy. Zay.